Kua kanguro yae supe va mimbareta ipi tuisayae, esa jokuapeko jaereta ipirata ipuerevi <hesitation> opo maati, opo opo oguatareta jiepe guiroata imembi jaeramiñovi taanta ojii, jokuraivi kua tumpa oyapo paraete vi no, jaeramoko tanta tumpa ipiakavi yande ndive opaño kirai yandeapo, yande mbiaretañoa sino kua mimba paraete reta vi.